انا هنا عشان اساعدك تختار السيارة اللي تحلم فيها عندنا موديلات تجنن، زي مثلا بكيا اللي تجمع بين الاداء العالي والراحة، المحرك قوي، واستهلاك البنزين ممتاز. كمان تصميمها مرة جذاب، ومليانة تقنيات حديثة، تخيل نفسك فيها حت-حتسوق بكل ثقة.